Nu ja kuí ɨó chi ɨó va'a taka ja ku esté ja kuí ɨó taka ñuúyo ya'a nuú tiempu sa'u chi naná icha naná, ko kui ɨí taka yuku taka kuí ɨi ɨó suni te nu ni chaá yu'á te ni ntɨi taka taka ni, taka itu, taka icha, ni ka ichi te tua tua va'a jito chi sɨɨn jito te nu ɨó sa'u nu ɨó ɨó kuí ɨɨ taka yuku.